ଦକ୍ଷିନ ଅଫରିକା କା ଜୋ ଇତିଯାସ ଥିଲେ ହୈ ଥା ବହୁତ ହୀ ସଂଗର୍ସ ପୂର୍ଣ ଇତିଯାସ ହୈ। ଖେଲେ କୀ ହୈ ଥାର ଜୋ ସଂଗର୍ସ ବହୁତ କରୀ ଥିଲେ ତବ ଜୈକେ ହୈ ଥା ବନ ଥୀ। ସନ ଅଥାରା ସୋ ଅଥାଲିଶ ରେ ପାର୍ଥେଟ ନୀତୀ ରେ ସୁର୍ଵାତ ଥିଲା ଜୋ ଥା କୀ କଠୋର ନୀତୀ ଥିଲା ହୈ ଥା ହୈ ଥୀ ଲାଗୂ କୀ କର ଲା ଗଲା। ସମାଝୀ କେ ରାଜନୀତୀକ ରେ ତୋର ବହୁତ ଭେଦଭାଵ ହୈ ଥୀ କିଯା ଜାଓ ଥୂଲେ। ସମାଝୀ କେ ରାଜନୀତୀକ ରେ ତୋର ବହୁତ ଭେଦଭାଵ ହୈ ଥୀ କିଯା ଜାଓ ଥୂଲେ।